Nara mani masna este nangalkrate nara este nadie nadie noxondox nadie nolodian nimadie wan wantokaro gonato marie sekedan seknazi yidugun nama pues mas wroroma, nanexondox m'dieke sekna ebichin xongak bichin, talabuen chi guelobichenchi disarti bichin bi nara billinꞌ naꞌ este way way sen uxon ni ninaramandan sekeway bichin nadie chon chon narirubuen lo dan atimang nina mas nolda narinaraꞌ sekna bewnis, kon bad, esi rakwana naamas mas spasron marchen mann kon danessi nera neramanenikani nimanna gonnaꞌ nasmald.